عشان تنضف التلاجة أول شيء فصلها من الكهربا وفرغي كل اللي فيها، شيلي الرفوف والأدراج ونقعها في مية وصابون، بعدين إستخدم خليط ميه وخل أو بيكنج صودا عشان تمسح داخل الثلاجة ، وركز على الأماكن اللي فيها بقع أو روايح. <hesitation> إمسح كويس بقطعة قماش مبللة، ونشفها بعدين رجع الرفوف والأغراض وشغل الثلاجة مرة ثانية.